चाबी का आकार और बाके दंत तारेण के तर्क संरचना के अनुरूप होवे। प्रत्येक चाबी के दंत एक विशेष पैटर्न मा होवे जो तारेण के पिनों के साथ मेल खावे। तारेण के अंदर पिनों का एक सेट होवे जो तारेण के गेट बंद रखे, इन पिनो की स्थिति या प्रकार होवे जब चाबी ताले मा डाली जाती है तो बाके दंत ताले के पिनों से मेल खावे और उन्हें सही स्थिति मा रखे। जब ताली ताले के भीतर डाली जाती है तो चाबी के दंत पिनों को सही ऊंचाई तक उठाते है या पिनों के एक साथ स्थित मा लगाता ह। जाते तारेण का वॉकिंग मेकैनिज्म मुक्त हो जाता ह और ताला खुल जावे। जब सभी पिन सही स्थिति मा आ जामे तो चाबी घुमाने पर ताला खुल जावे।